Quiwilꞌueeꞌndyo̱ martillo naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ na cwilꞌaaya majndeiiticheⁿ nnꞌaⁿ na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ ñequio teiꞌxcaa cwiwilꞌueeꞌndyena martillo na cwitjaaꞌndyena calawo̱ aa na nꞌoom aa na ta cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na cwilꞌana majoꞌti quiwilꞌue martillo ñequio nnꞌaⁿ na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ ñequio nꞌoom chiuuwaa na cwilatꞌuiiꞌndyena lcaaꞌ cwitjaaꞌndyena calawo̱ nꞌoom luaaꞌ yuu na cwiwilꞌueeꞌndyena martillo ndoꞌ mandyo nntsꞌaanaꞌ chaꞌtso tsꞌaⁿ waa martillo na wawaaꞌ ee matseixmaⁿnaꞌ cwii lꞌo̱tsꞌiaaⁿ na jeeⁿ lꞌuenaꞌ xjeⁿ na ñecwjaaꞌndyuꞌ cwii calawo̱ aa na tawꞌaa aa na cwii tsꞌoom oo aa na nncwjiiꞌndyuꞌ calawo̱ naquiiꞌ cwii ꞌnaⁿ luaaꞌ yuu na jndyeti na quiwilꞌueeꞌndyo̱ martillo.